Ɓurani kam ko wuurde e aduna mo alaa bonnandeeji e diine aduna mo alaa musibbaaji aduna. Ngati musibbaaji ɗum ko ko arata tan kadi wonaa yimɓe mbaɗta. Kono noon bonnandeeji ɗi, ɗiin ko yimɓe mbaɗta. Njiɗmi ko wuurde e aduna tawa yimɓe mbaɗataa bonnandeeji, mbarataa yimɓe, tooñataa yimɓe, e mbaɗataa karelli.